ko kulo ŋarakinda i todindö na ŋutu ti bgoke kulo

miyen na kuwe parik ko 'biddö na töyili di wulekwulek yina kpeja di ŋutu' gboŋ ko rima jore

peda na kulya ti taliŋ kode peda na momoresi na jonda ŋutu i pirit nageleŋ

ŋwajik kulo birö kura

kiko' lo'but lo adi ko mugun na ŋutu' na sasa'yu do tiinda koŋgo kode' mendili yi piyoŋ a tanyakini' ko ŋutu' lo mugun ni a ko köti' 'damayi na jibitaliya anyen ŋutu' tetema

kenda na tikinda ŋutu yoŋesi jore kega parik puö na gurusu i ropani na lubudiyöt

ama do gboŋ a moka ko meleriya miindi ti do totoni' yi lemesiya kata

beret na uganda na bgoŋ ko lemesi naruök lemet nator a ko lemet na paraŋ

'n kita ko salin bukien kon ke kita 'n nu yuke yukan

kinyö kulo do tikinda i luwa ko perok musala a do i gugu i 'de'ya

beret na yuganda na gboŋ ko lemesi loŋ loruwö a ko lotor a ko yelo

joŋandu na lubudi lo yi pirit na wini

piyoŋ nagon 'ba tokela ko wini kune gboŋ ko kuru katani a wasaka ko ŋutu' a möju a jakindi' ŋutuu ayan

ŋojik kulo i gboke ni nyanyar birö na kurö parik köti nyanyar birö na lumurutön a logon yiyiŋo a lepeŋt lamtilamtu

kpiyasi' nagoŋ ma do deden di ŋiro lelut a noka ko deyiye kune mugun na pupuri' mugun na yayawun liŋ

ret lo 'bulötö lo yi bubulö tengu ko yi lalaju konisi temba i diŋitan kune liŋ ko yi möju pioŋ na nake ko yi yesu kinyötöt logon a dera 'bura logon a mukö

kinyöjin lo'but kulo a ŋete ko lokore na yuyurö ko köyumöt nye na tinda mugun net na bgwoŋ na'but

kenda na tikinda ŋutu kulo i bgoŋ ko yeiyesi nagon galakindi 'börik kitajin ti tujarju wo köti tikinda ŋutu kulo i nido na sumalin bgoso giyesi ti kinyo logon ŋarakinda ŋutu kune i jijö na kinyöjin kase

mede na kunyarju ko jujumbu na mede na di togeleŋ ti ŋutuu kulo yiti' sukulu anyen lepeŋat po yi 'debba na mede a jone jo tiju na mede nase na köti ti si'dani' ko taliŋ ti si'dani ko nyarju yi pirit nageleŋ

lor loŋ gberekini simu

ŋutu' na tutunöggu na ködö yesu ŋete' na yuyurö a ko 'bolot ti liyot ma le kune popo jore

kenda na tikinda ŋutu' yi denda na koŋon a tikindi ŋutu' yi logu na ŋutuu i gbokiyot .

moju na piöŋ lo pape

kölöki na ŋojik nawate yi kenda na a lewuda yi kulo kiŋajin liŋ ni kogbon ŋiro nanakwan na ko kenda jounda tö'duret i jur ni kode ko do tokenda ŋiro nanakwan na do a tokenda jur 'bukulung

ye 'n 'de'ya gurusu kuwe kune i beŋ

pujö na koŋon na tikinda do yi pujö na todinesi' ma'but a do ko todinfi ŋutuu ti gbokiyot kulo

ŋutu luwalet lo ti temani ret lo sukaria lo perok musala

wörö lo kikö

tokenda na lupudiyöt na yi gboke ni tikinda koo ponda a katodinök katodinök a ko lo kita yi jibitaliyajin

n' tuokindo ko kune di tiko metemet ŋojic kase kulo 'boŋ 'n tuokindo di' 'ben ko nyonyok yina galat nageleŋ na

'busan na sukuluöt na tikinda a piritön ti winiko ko kenisa liŋ i 'durjö i diŋit na i diŋit na keriyat ti jur

möju na ŋutu' na piyoŋ nagoŋ a soronyonikin tikinda ŋutu' yi moka na ret lo kolera

anyen ŋutu' lo wara lo tiju 'börik ti gbe ko nyesu na'but

'n toto i lemesia

naruö nator ko namurie

tinda na kenda na ŋutulú 'bakan na ropa

kotukökindö na ŋwajik yi kenda na bukun kase parik

kenda na a ŋarakinda mede niyo' kode' niaŋ na i bu i bulö to'durjö na jur lo kogwon kpiyesi' nagon a mete' kune tikini' i konesi' a to'duröni jur

do weweja rereŋgu na kuwa ko kimur i diŋit na toto na i toto i lemesia kata

kine banjajin tikinda wate kune ŋaju na kitaesi kase anyen ko tögiri nmidijin kase

i na diŋit na tiyanana ŋojik nawate kune bubulö tu i kenda

nan bubulo rerengu kuwa ko kimur i diŋit na toto ko toto i lemesia kata kode ko we'ya na mugun niyo ko welet logon kimur ti 'bo

do keke'yu a do gumbi' welet kata

kinyo kinyöjin lo gboso gandalin burusutön janjarolin ko kaatalin weweja tögu na ŋutu'

diŋitan jore nagon nan jojore' ko lyöŋön a duma 'boŋ ŋo' na jonda yina lyöŋön na a momora ko ŋutuu logon ŋutu' 'ba momora ko diŋit najo' kode' ko nene' ŋo' na'but nagoŋ a kpnda 'börik a joondi yina lyöŋön

um nyarju roko na ŋo' loruwäk

do pija kulyaet loŋun manyen gaadi do

nan a konda kiteesi' jore a nan puji' diŋit na aan pujiri yukan

a tikinda koko i pujö na koŋön

ti ŋutú rokoni ŋo ti mokosi a 'dok dó kuwäni i 'diŋitan kune liŋ a nyen gaju dó i lo ret lo junya

bgoŋ 'bakan na kita i na i bgokiyöt kulo tikikndi ŋutu i kokonda naŋo lorok bge koko'ya a ko kuleŋo loŋ bge ko moju na yawa

ko lalaju yi yi' perotoliŋ yi waran ko kotyaŋ